Zavamaneno misy tadiny: <hesitation> gitara regny, avy eo koa valiha, violon, harpe, tsy de mahay loatra ndraiky fô regny fao mba haihaiko.